डॉल्फिनसाचे काई एकविसविस्त गुण सांगपाचें मोंझे डॉल्फिन्स खूप हुशार असत। जी उडकां पैवत असता तेंका, माणसाचो बरो घोठ इष्ट पासून म्हणतात, कितल्योंशो गॉस्टी असा जैयतां डॉल्फिनांनी माणसायाचो जीव वाचोयला।